Bia xa nugu adodo iaa tali amusili xida open seat tia sentral niu ailan. Bala xolot abia asuk lot buxa. Iaa sangali ina gita arara no inaman lot mana no aina lot gita na mas xaleaxan ian no tatan gita. gita na mas adodo aloti abala xolot. Siin sa. bala xolot abia nan tutuel atia ;di ba sebula tali xalame ngali gita tia sentral. Bala xida xolot sentral tixa tali no tiga la namatanai xalame tala kavieng ma di suk xa adodo di xap xa adodomi gita. amusili namang ngali asising anua metmet xida no sel ma namang ngali xalkalesiin gita lokobel. Inaman arara gita lasi male axap xa kakao. axap xa niu. bala no mara abia gita ti. No. xida no mom mi xida na mama. di ti la siin no asising asii amusili abia no marang. Talawa bia no mara tala met di xalame taman abia no mara uul ngali gita ba soxa no asuk xa wawan ina abia no mara. Bia bi iaa ga san ngali talawa xida no inaman lot gita no adodomi abia xida seat. sentral open. Mara. iaa sangali xa taman tsa en lokobel gita ba tali ngali naba til amusili gita ngali naba adi abia xida no mamahet male tamat ngen tala lokobel tsa. Na ba la ian mara inaman lapala ian abia anua lot. Naba la. la taman abala xida no mamahet en tala lokobel. Na te gita ba turagi xa xatsap. male tawala. gi tase turagi no manmanel bia di ti xap ati ngali axuu. namang ngali xalkale ian anua en xulau na mang ngali tore mi gita ian sel. xap manman mi gita. di lot sin no xolot xatsap. Di manman sin no xolot xatsap. Di ati namang ina xolot xatsap. Di bale patinai sa siin gita. di asingen gita taman sa. Di ba ati xida no mamahet sen we. Ngali di ba le adi xida no mamahet ngali tali axau siin gita. Bia bi iaa suk ningning watwat siin gita talawa siin abak no time. Gita na was adodomi xa tamat tsa ngen lokobel ngali ia nabe adi xida no mamaet ngali la totore pan gita ngali xida axau. Bale met lapala na ba si la tsap siin abia tiga. na ba tala papua siin no sangau a lima gita tixa tali xida no tiga la siin namamtanai districk. Kavieng districk. Gita talawa tsa ian sentral gita suk xap adi xa was. ma gita lo manman malen gita lo manman ian lodo. Bia bi iaa suk tali abala nugu xarim ningning la siin gita ararar, gita na mas. Adodo axau ma gita na lasi xa tamat axau en lokobel tsa, ta ati xida namang ngali xida ba atirangi. Bala adodo amusili abala no xarim projeck ta manman lan xida province. Lihir ma tia simberi, bulano xuxute abia di adi no la moresby, ma di tatali nola siin abala no xolot taxap xa was lalon di. Bia bi iaa suk ningning watwat siin gita sentral bala no xarim project nan province asuk manman tala lolobet tsa ina gita sentral. Bala xida no xuxute a xaa la-la siin no inaman xatsap. bia bi bala seat abia electorate, bia di ta san ngali aturagi, ngali adi papel ina abala no xuxute ina abia project muina a xalame siin gita no inaman tia sentral. Gita na mas angen ian abia no tap dita-dita taxa di ga adi abia no xuxute la siin abia xadi no. Province ma xida no tinaxa xatsap. Bia bi iaa ga ningning xatsap la siin gita-gita na mas adodo loti abia xida open seat ina sentral. gita na til amusili, tiltso mi no sa ia lalamua ta xalame ngali patinai ma we na tali gita la siin abala xolot ta axau gita araragita na til atudim gita na taxa amusili, gita na are tore ngali bala no mara na mas tsap. Bia bi gita na mas adodo amusili xida pu town ase tia konos laa san ngali gita arara gita na mas til amusili ngali xosara ngali naba malina na manman lan abala xolot. Iaa ngali no inaman ases. Iaa san ngali lasi bia nun o namang ngali xosara abia papaip gita xalili no inaman <hesitation> xalame sin abala xida xobel. Bia lokobel ase tsap male xida pu town ngali inaman arara, gita ba ie tsap atia. Gita ba ases atia. gita ba arange atia. gita ba angen atia. U bia mat namang ngali li tore ksaxa. namang ngali sas gomsai no tamat. namang ngali sas amatei xa tamat na mas papua sin abala no taim. Iaa san ngali gita no mom mi no naga. gita na mas tore watwat siin xida no tsi ngali namangngali la-la sin abala no xida pu town konos. i aa suk ningning buxa la siin no vpc lokobel na tore axau sin no inaman ian line <hesitation> namang ngali gita na mas xosar pua no pu tinaxa lokobel. soxa no mara. Gita na mas ie xuxute bula ngali na siin abala town xida na xap xosara male town ngali ningning xuxute town ngali es amusili xa gita na mas stopim o bia mat kain namang na suk. Papua iaa ningning la sin no upc ma no youth o no ward member di na tore watwat is abala xida no youth bala xida no xulau diba naxap xosara abala matkain adodo. Tali xadi xaa project male di la harvest, ngali di ba adodoli abala mat namang di na manman ngali amusili no namang axau. Ia we na tore watala bula, bala xida pu town konos, na ba suk tsap male xa xolot axau ngali xosara xuxute. Na ta gita arara gita ba til amusili. Bala inaman di xaxaal tia pano project area male simberi ma lihir, di ba le xol atia konos. No solsol bula di tapas atala ian inaman laba ngali xale tile pan wan ti lia xatien di bala-di bala lawis atia konos. Bia bi iaa ga tore watwat ngali gita na mas xosar pua xida no tinaxa. Ngali namang ngali alet xuxute ngali apupua xida no manman lan no taten xida. Na te gita-gita taxa turung ngali tsigai abala no-no mat nanen ta tapas. Gita tsa gita ba tsap malen nan ningning. No inaman ningning ian xida xobel tsa. Talawa nate u la konos siin abala no pu taim. uba mata ngali tsigai xa batenim. siin sa. inaman ningning bia di ta uus; di xaa pan no solsol lawareng maten xadi no anua siin xadi no xobel. Bia di ta la tsul tia konos di tiltsoli abia ningning lawareng naba la pupu nale. Bia bi ia ga lasi abia no mat namang axap axau. Asuk xap axau ma asuk xap mat axau bula. U sol papali num xobel u ba ta pupua ngali xosa pua xaa was ngali naba tali xuxute siin lu. o milmaba u ba la tia konos. Ngali u ba la uuli num xa pu was U saro tapas nanua taman abia num mamaet u alet langen ti le konos. U bale ningi aiaa xa ta la bula taman xan mamaet maten xhan anua. Tawe ala sune ngali xaka pu was ngali mula xalame nanua. U se bula amusilibula ma la. u la ningio ia naba la uul sa bula ngali mula xalame taten. Bia bi iaa ga lasi abia xolot axap axau. Asuk tsaxa. ma asuk mat tsaxa tsa. Axap namang ina gita. gita xa man lokobel amusili abala mat mak axap ase xap man siin abia mat mak. Bia mat mak iaa sangali gita na panli gita na iee adodo axau ngali xida xobel naba axau. Iaa san ngali xida no vpc <noise> di na lasi axautsi abala no mamaet lokobel di tali abala no mamaet pan xadi no liman no ward member. No ward member gi na adi abala no mamaet gim na tali sa siin xida president. Iaasan ngali president na tsap taman xa-xa programe axau ngali no youth xida no youth tsi ma no tsona siin sa tawala bia. Xida xarin mamaet bia no aina xulau ma no tsi xulua. bia bi iaa ga san ngali llg na tsap taman xaa-xa programe na axau male ngali atsigai no xida bo aina xulau ma no tamat xulau ngali di ba adodoli abala no mat namang. Bia namang ngali sarsar iaa lasi male no xulau di suk tali xadi no adodo buxa siin. Biabi <noise> siin abala no pun taem la siin christmas ma easter iaa san ngali bala no programe gita na mas xosar pua no. Bia bi ngali taee xida no adodo no xulau ngali di ba man lan abala no mamaet. Xida no vpc mu na xida no ward member dina mas til etudim <noise> ngali adi abia xida mamaet lokobel la sin xida president. Biabi president mu a gat abia. a iee abia pawa ngali gi abala xida no ningning. La siin no open memba, bia bi di ba tali abia no mat xuxute ngali xosar pua abala no program. Amusili abala xida, nugu totore, iaa suk taii abala xide no adodo mula xalame siin abala xida open seat. Balano mara naba tsap axau na te xida ie abala open seat, tia Sentral niu ailan. <noise> Iaa tore amusili xida tutuel naba se tul lan abala province. a inaman namatanai di ba ie xadi ie xadi u, xadi tutuel tsa, o gita atala Sentral gita ba adi xida tsa. Bia bi iaa suk ning watwat, siin xida no lalamua, xida no unpapatinai, di na til etutiem ngali xosara abala adodo na tsap. Iaa lasi male ase lima ino, lima ina sangaul no met, gita sep tsap siin lengleng. Iaa ga lasi male, Bala no mat kain adodo ngali la tuni abala no mat dan taxap axau, paip taman abala no mat mara ta axau, na ba xap tali gita la siin xa xolot. Alo xosara gita, gita ga lo gita suk la mula la siin abala no taim gita ta manman tsa siin lodo. Bia bi iaa ga ning watwat buxa la siin gita no mom ma na <usa> tia lokobel, gita na til etudim ngali li panli abia no namang tsaxa ngali xida xalkale lokobel naba tsap axau. Na te gita adodoli p gita nanli abia no mara gita ga xap abala no namang tsaxa, gita ba xap la pupua. Gita ba xap la tsap sin xa xolot axau, gita ba xap nap ngali tsap ngali xa was axau bula. Bala no mara di xa tore di we bia tsaxa axap xa tali xa was axau. Bia tsaxa naba tali tsaxa tsa. Nate gita axl gita san ngali panli abia tsaxa, gita na xapi axautsi abia axau ngali. Inaman arara di ba adi abia axau. Bia wen kuen siin gita tia konos iaa suk ningning arara siin gita-gita na tali, gita na mas bal axau bula siin xida no inaman tia pan lenusa. Bia xida no inaman pan ienusa. no inaman matmata. Di iee xuxute, no inaman axau. Bia xolot ta uk mu di xa matating gita siin abia namang ngali nun wuen, le atsoli di, ma xida xa pulaxi di, gita xa tsap di bia namang axap axau. Bia bi iaa ga san ngali, iaa ningning watwat la sin gita arara, gita na mas til amimil siin di, gita na lasi di malen xida no tat, lasi di malen num-num turen iu aia, ngali una le tsili axautsi una totore axau siin. Xosara male la bula xida tataia. bia bula xida no maten bung bula, bia di lapala pan lenusa. Gita na xap xosara no mara ta male gita xap ati di. Namang tsaxa abia. Bala wen kuen, asuk manlolobet in a gita arare. Di bula di xalame di san ngali adi xadi xa was. iaa san ngali gita na papali di na le xosara xadi no tinaxa o di na mula axau la siin no taten di. Bala namang ngali nun atia wien ma le atsiti di, tsapi di, bala mat namang iaa san ngali naba xap ngali ta. i axau siin gita. Nali ararai abala nugu totore, iaa we na suk tali axau sin aia xa o sa gim, gita xalame ngali adi abala nugu totore ngali la siin no untinaxa uba la ita taman, ia suk tali axau siin iy ngali tali abia pu xolot ngali iaa ba patinai nugu adodo, amusili abala xida totore notsi.